هأبقى عايز أكون مؤلف مشهور، لأن أنا بحب إن أنا أكتب القصص وبحب إن أنا أتخيل الأحداث فده هيبقى أنسب ليا.